איך האבנישט קיין אייגענע קאר אבער מענטשן וואס האבן א קאר קענען אנפילן אפשר <hesitation> זעקס, זיבן מאל א חודש און ס'קאסט בערך פערציג דאללער.